Ny fomba hanaovana ny legioma anaty lafaoro alaigny legioma zay tiagna atao akao, safidigny asa ohatra hoe karaoty, ndraiky pomme de tera voasana atao madio tsara atao agnaty kapila atao tongolo na menaka hely alefa agnatin'ny lafaoro izy de araka ny fahamasahany le tianao angalanao azy anatiny igny.